Nai tei, sa, roti, tolu, fat, lim, onan, fitu, alu, sia, uca, uca si kasai, uca si roti, uca si tolu, uca si fat, uca si lim, uca si onan, uca si fitu, uca si alu, uca si sia, uturu. Uturu si kasai, uturu si roti, uturu si tolu, uturu si fat, uturu si lim, uturu si onan, uturu si fitu, uturu si alu, uturu si sia, utolu. Utolu resi kasai, utolu resi roti, utolu resi tolu, utolu resi fat, utolu resi lim, utolu resi onan, utolu resi fitu, utolu resi alu, utolu resi sia. utufat. Utufat resi kasai, utufat resi roti, utufat resi tolu, utufat resi fat, utufat resi lim, utufat resi onan, utufat resi fitu, utufat resi alu, utufat resi sia, utulim. Utulim resi kasai, utulim resi roti, utulim resi tolu, utulim resi fat, utulim resi lim, utulim resi onan, utulim resi fitu, utulim resi alu, utulim resi sia, utuonan. Utuonan resi kasai, utuonan resi roti, utuonan resi tolu, utuonan resi fat, utuonan resi lim, utuonan resi onan, utuoanan resi fitu, utuonan resi alu, utuonan resi si Utufitu. Utufitu resi kasai, utufitu resi roti, utufitu resi tolu, utufitu resi fat, utufitu resi lim, utufitu resi onan, utufitu resi fitu, utufitu resi alu, utufitu resi sia, utuwalu. Utuwalu resi kasai, utuwalu resi roti, utuwalu resi tolu, utuwalu resi fat, utuwalu resi lim, utuwalu resionan, utuwalu resi fitu, utuwalu resi alu, utuwalu resi sia, utusia. Utusia resi kasai, utusia resi roti, utusia resi tolu, utusia resi fat, utusia resi lim, utusia resi onan, utusia resi fitu, utusia resi alu, utusia resi sia, raca.